मै आज कल फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देवत हो वेट कम करे। के चाहत हु तेकर बर रोज जिम जथो हाँ अच्छा लगत। हस एक्टिव रहेबर तो जिम जाना जरुरी है कोई ख़ास वजह है। का अरे नही यार शरीर के फिट रखे बर भी तो एक्सरसाइज। इन दिन जरुरी भी तो है कितना दिन बर जिम जाथस वो तो ठीक है। पर जब तक शरीर फिट न हो जाये तब तक जाहु।